Ny mozika aloha da tiako no za misafidy da mozika satria iñy mandrotsirotsy mandritsy ny lalaña iñy sady ahatsiarovañao raha marony moziky iñy tsy mila mifantoky loatsy koa añao fe no boky noraisy feoiñy an notenoañao da tsy amintsy mifantoky e añaonefa teña koa te hanety natiora amy lala handalova-teña iñy.